Në Nigeri ka mbi dyqin e pezdhet grupe etnike. Çdo grup e ka gjuhën, muzikën edhe traditat e veta unike. Mandej muzika nigeriane ka ndikim global në zhanret si afrobit edhe me artistë t'famshëm. Vallzimet tradicionale dhe artet e tyne janë plot ngjyra. <hesitation> Festat kulturore janë pjese e randsishme e jetës tyne shoqrore.